to a shilkaka foh bwabura ein lungurayah ar bii foh bwabur eno nyina ma ziki namu duwo deh ar ana ma ziki namue duwoh for bwabur da mii zikemue na eng a shau da numeh farmah a mii ziki numfarmada amii zikie da hean bii shauda da buh heam da ba kuwob nyidi a da buh yue da herea ni ja ean yah nii ja a amna damanoma jadi da nama nuwa hani swanim da perper hamana amii ziramuwa adami a mii ziramu shimdika we nyina mu mii zir iwudi ma shunnanyinah a mii shunninyudi ara zuddie ara zwe nuda amii kuwu mamma nye amii ziramu da nyina eini ka banyineh a shilkaka na en ka wundi naki thunah nyina na en bwashwamala a shwauda lii kaa zirwu naki mokir bwadhwamal shimdiki ein a yuh zamaniwe bineh a mii kuwunye a mii kuwonyide ama due han jihea muna shimdiki hean baa ha dan karginahinida en hamaha hamninida a mab pireh a mii wungineh nya mina mii kuwo yuwoh a dami a mii yala foh bwabur a ein dama mii shwakiraminah mii shwaka mii guba a a yemeh nye ana ma shimna mii kuwo yudi a zuddi bii jah ar mii shwakadi a demi amii kuwo yuwoh a mii kuwoyodi nane num farmamamma hamuna na mu kuwomii yuwoh kuti yunane num ema gulumha hamuanadi mii mokiremi yuwoh <hesitation> ada mi ara zwa ara zudde hagi we kutidemi mii kwaba man saka mii kuwo nyi giden nani mammomi man shingir man kuwoyi man nina mo mu twama na manma nyina mii a zwo foh bwabur amnina a dami a yuwan hamana a zuddi a thawama mii yala mii thuwo sham a dake mii thuh shimdi a mii gamna mii gamna dii ki thwo kabra kii jah for bwabura en nyina mii duneh ana zazu halauyawa zikirwe kii ha nyi we bineh we bii shiweh zikirwe kii hanyi we bii shiweh zkikrwu kii hanyi wibineh ba shunneh gananu a nyina datir thula foh bwabura ara zurenidi a yunani foh bwabura mii daha mii duwoh yii zukkoh a mii thuwoh de foh bwabur amna mii duwo yi zikikoh ami duh dii amii zikke shibtha thii nyina ma shimna mii shunne dii mii shwab foh bwabur a di mii laba shibtha mii kuworineh en be kutuh habe en yui shilkkakaye kutin thibeh bikim bu foh bwabur amna yii mii duwo me han sheang a mii shunneh gananua amninye kara kaa nyomidie kaa filawo mii kwabi nii dii kaa bani dii mii shundiremeh na en a shau shibta taye thie mii duwa mii jara foh bwabur ena mii yala mii tuwoh yeh a theh dau for bwabura theh dau yii hani zikih bii a shwaba fohbwabur ah jana yi zu dii na shwab for bwabur a na lab shibta na kuwireh na jah kara for bwabur amna kii fahagi kii ja a halauye wam nigada a zii zuwa yaba dumodeh kii yala ki ja a hajii kimnineh shibta thamna en mii dureh han birethi dii mii daha mii luwayeh mii wundi mii wutire shwo kii jarah en bii nyina shilkaka a for bwabur ah wn ba durineh nane jam kii ha deleh neh jii bii kutuh kii hoh a da yaa en ya shuhah hah a bu shimniba bii harnah jii kutu na kii shim en jii kaa shundri a jineh hani yurinah nyina shilkaka jem a deleh dii enbe nyina na en nishimtha a shilka for bwabura en ka durineh nyina hani yui nane enbineh enkabrikiya we nab yuwe gi nii yuwogi ara yuna nyina mii sue nii swowoh ar ma zii kina mii duwa forbwabur amninii du tah mii shwabida nam yirii jwoleh halau amii kumeh amii kumeh amii kumeh amii kum mii yarida a dami a we hanye kaliwu kaliwan a kumginneh nyinan kwaweh ma zube manyineh amii zubiyenyideh ar ma kusseh ar mii shimna kusse mii dii mii duwo da mamma ar mii duh mamma mii shimna nyumamidda ar ma shwaka ama kuwo yowoh ara zuddi shobbwawu dii kii kuwoyuwoh kii yal tabkan kii lurgindiruyeh a wundi zim sir na en sheaw harnaa muma mu zukkwa mii da hadi shibta wunadi mii labro mii jarah bikimbu en mii thukindireni a za yuna sheau enba wurneh enbi nyina en jem naki nagin a shilkaka fohbwabura en jem naki nagin a shilkaka foh bwabura nakie durineh a dami nakie jarna ana en zaa yirwu bii nab du wedi a dake anab pilli dii a dami ar yun hammoh nyinan kwaweh a shaw gah en bashueneh a dami a ba jar foh bwabur ena nyina en nii shima a shilkaka ba duruh foh bwabura hani yura a dami ar ba jarnah mii nura thamkakayinah a halaurawe shinwawomoh shinwawomoh kutir naa mijira for bwabur ena hagi naki dah naki tunmilalaye en debidi en debidi endebidi gah jem hani zuwa a shi halawe a shi halawa a shi halawe mii yala mii zire frama bikim ma zikina mii yikina da shinah en nyina mii shimna am gumniname mu sheau yakale nii zwabbabamona da mukkeh yaa tadda nyina mu wutire shei nyina mii jarana enbe nyina shilka a fohbiwabura en nii fii nii shim ba nagindi abu doh a dami bii jarnah nii fah nii shimanyineh kii a shau zamaniwuna zamni wa yii kuleh hani duh shilkakaye kii yii hani nagindira a dmi hani durineh nyi en bii na thu en jim ki har deleh ar ka duruh for babur ena nyina nyi na thuruh shilkaka a for bwabur en banagidir ba dureh a dami ba jarna nyina en nii fir yaumana naa dangata ha karkar na en na en na thu enbineh we da kii en hani nagindir yutha ta ye a yina sho hani yurina we di ku en hani na gindir yurtha ta yina sho hani yur ina nyina en buh for bwabur duwodih nyina na en thu embi guggutheti na shi thibine nyina ti a shau shilkaka aduwo for bwabur ena a dami amii jarana ari nyina enbe gona nu a en nyini hani kimnineh a zikinah ana a duna hani kimninje hani kimnninjeni kabrikii mii wundi mii shwaba mukkeh nyinan kwaken mabikir ba bola na mii dowana mii shwaba kwanah mab duwoh na mu na ana noma nama yakin nii yakinna mahama yikin shien a seh ni ka lia mii thih mashukinnah ana en for bwabur a zii yirwune aa nii kimnimjem a nii ja en ka ja ni jaa jimme a shoh timeh hani kimnimjem ka du frama mayeh hani kimnimjem nyina ha munadii nyina hani kimninim naa ja amuna en maja a muna shoh nah enbe nyina naen ni shima shilka for bwabur ena. am tuwa enyini durene amma nyina en nyi ni shim a deleh ba duruh for bwa bur eni da nyina na en natu enbine nyina mi dureh foh bwa bur ena a dami a mii jarana aram kimnine ne ara mwanda mile lamuna a dami mi nura tamkaka a milela muna en mi har yashuyawa ka har a zikirwura wubeni nyina na en nii fo ni shima a shilkaka a foh bwabu ena en an har gana nyina en kuti ni thuna nyina mi shwabida ma kume ni kumewoh ami kumi ni kumudi a dami ama duwoh ami duwedi a zwe lurre a yuma na shoah bala na nyina a halawe ka hanyi webi nidi zwababin danken mi nagini dinkidemi nigi buyida bi tuwa bu nana bi wurshohah foh bwabur a ba dwa sue yakale naa shohah nyina bu abu turabu nana bi wutur shohah en a shwo shilkaka a foh bwabur ena bikim bwaya hama a dami arki ja ar ki jadi naki tuta ki jamina tama nyina en ana nyi na thunah na a rina nyina na ena shwo shilkaka a foh bwabur a en naki nagidir naki duruh kabrina mi kurwu halauyawa zamani we ka hanyi we bi nide zikirwa iye ka hanyi we be nide we da hani nagin enyi a fir a shimdi nai bekin be in sheen en shimaa en laa we da kie ahye a kar ahyina en na thuenbineh nathu ah shilkaka a deleh en deleh na zir a shilkaka a foh bwabur ena nyina nye na thura shilkaka a duwa eh for bwabur ena nyaka ke anyina deleh a thur buh nyina be ar ganamu a en ana yakinwa a nyaki yaki nyina ba thu a nan chamma nida mi fsh nyakaki shau nya kaka a deleh en hani yira nyakiyakaye hani thura gagutu tayino enbe nyina na en nyi ni fa ni shimanyine a shilakaka du wo eh for bwar bu ena ena naa donhgata a thuyambe